<noise> Gny fiasan' gny la kle! Alay gny lohany; <noise> da atsofoky amin' gny lavaky gn ny gadana ao laha gadana. Laha vasety i da atsofiky amin'y vasety ao. Vita zay da ahodiky indroa; na ahodiky megnavagna na ahodiky megnavia, arakaraky ny mpisy gny la kle gadana sy gny vasety amin' gny varangara; <noise> da mivoa i izay laha atao miodiky ankavia. <noise> Laha hanidy azy izany da atao ahodiky anakavagna; da hôkizay fehizay. <noise>